Raha ny biby miaigny agnaty rano ankôtrany laoko maro karazany, tsy hivôlagna fogna antsika ery huitre regny, tekateka, ery <hesitation> horita zay vô fôza regny, étoile de mer regny agnisany biby miaigny agnaty rano ankoatran'ny laoko.